Empirimat 3D ko gollirta ko potirngal, ina jogii daha e kuleeruuji keewɗi, pappiye waɗee hen. So tawi a wiy yaltin unɗoo e 3D ni woni masiŋ o waɗa feere daha o ɗakko e dow pappiye o, ni woni yaltina no njiɗirɗa ni haa feewa.